Omugaso gwa sabuuni, sabuuni kale zirimu ebika bingi, <hesitation> haroho sabuuni eza eyamaizi, kusobora kokigisimuza nkenju orba tujogesa nka amogero nkago. <hesitation> Then haroho esabuuni eyesaano, egyi netuyamba kuba netwogya engoye nka aho, <hesitation> neba neyamba munno habwokuba neba neita obuhuka nkobwo, neleta akahoho mungoye, sabuuni nungi munno. Then haroho sabuuni yaitu eyaburukiro gyetwogesa nkebentu nkyegi, <hesitation> ni- nituyamba muno kwihamu oburofu. <hesitation>